Wohaw a ewɔ yi na maso mowɔ bi ed- edziban ahorow a esikyere mu bee- nkotsee na na midzi naaso mede mo ho bɛyɛ su- mfatoho ama wo. Adze kor a meyɛe a ɔboa m' nye dɛ na minyim dɛ munntum nngyae prɛko pɛ ntsi no mosɛr a sɛ anapa no medzi edziban esikyere wɔ mu a, mɔhwɛ dɛ ewiaber no medzi biibi tse dɛ ɛɛ edziban a no mu yɛ dur a esikyere nnyim. Ewimber no ɔwɔ mu ma medze esikyere bɛfa m' koraa dɛmaa ɔkɔ- ɔkɔ enyim kakra no na muhu dɛ m'esikyere dzi no do atsew osiandɛ nna dɛm ndua- atosodze nadze ahorow no nduaba ahorow no maa ma adɔɔso wɔ m'edziban m'. Na edziban a no mu yedur pii wɔ hɔ koraa na yedzi a ehu dɛ esikyere wɔ mu dada ntsi nkyɛ ɛho nnhia dɛ yɛbɛsan edzi dɛm ndɛ abɛefor edziban a abɛ- ayɛ esikyere esikyere nkotsee yi. Ntsi no epɛ a hyɛ ase dɛm fa hyɛ wo ho dɛ da kor biara ebedzi edziban a esikyere wɔ m' kor ntsi anapa a anapa, ewia ewia, ewimber a ewimber. Honam no so hia esikyere ntsi wo de yɛ dɛmara na ɔbɛyɛ yie ae.